Kinnisnenii ilma isa ama inin sagale inin deqe nyat wolin nyata dib yede dum mal inin sagale bere fulanit darget gul gugeta koluman kee fan wolwaa inine dub fan wollin gugete wollin godane paka dekani bere sagale suni ho maua deqani wolin bukifetani <hesitation> deqani inaman kun wo itgesani ho inaman kulli hin yain yani jar koloni kas jirt bere sunt haft bere sun sagale gesenefii dub inin gugete fanum wolyaye bare sagalea gaa.